<noise> yaani kwa mfano kwo wasire mnyama jaa- jaja janyau, yaani nyau nuuchiko, nuuchiko ni valinzi vya- koo yani nyau na nyau na- na ni mlinzi kwasababu nuu chiiko nyau no iboya yakazi, na ko kwatite na visavi na vantu chee. Yaani kwanza nyau, nyau no- no mnyama mwe, kuu si uterekire chakurya saari kukala tuku, no vaswairi, no- no na vaswairi vilusiki raha sana nyau maana koo nyau, nyau noo nuuku nyau koo nuchiiko najo jajuma vyavvyiya sana ko na kuna vasavi. Vojuma vyavyiha saana kwahiyo yootakiwa, uve na nyau noo maana vantu viingi sana venda nyau, na kwamfano dakurameeto kwatite nyau jamema sana, jo takiwa unolwa norangirya nyau na kila kintu, <hesitation> kwasababu nyau noo- noo kintu che chi booya amazingra navyaboha na nuu chiiko, saa jingi ikava kii nikero yanokaana vie vie joo muntu yingi vii yaana, kwatite kii kwatite <hesitation> kwatite ukava na umuhimu waboha nyau maana nyau no kila kintu.